To lokoshimi na lowo woi wuduwoi nini ɓala woi na yaau, na ta bo mɨra, na ta bod umbo, na ta bo mɨra, na ta bo dumbo, naye golo badama na ambo ambo mɨ domu mɨye ɓambɨren mɨye golo badama mɨn ta toro mɨnye mɨra, mɨn ta la worwo mɨn koi shurwo, mɨn do mɨna, woi wunduwoi nini ɓala woi mɨn yaau. Kap mɨye woiwunduwoi nini au ɓalmai aa woi me kaza ɗiu, dai mɨ bɨni mɨye, woi mɨn bagahu, ɓanje kɨda mɨ yemu ɓamren woi mɨn bɨna wom am yimai ɗimɨu, dɨmji laputo amma mɨn ambo mɨye kome dokomei mɨn mɨn mɨn ta toro mɨn mɨra mɨnye ye koi shurwo, mɨnye kumo pɨla, dsai gaba ɗaya, woi kam jamanii me yiki kɨshimiu bɨla, mɨn shen jaman mɨ gwang ma ambo ambo manu mɨye jaman mɨ gwang woi ɓala ɓala yikɨu, woi ndinga ɗinga yikɨu, woi ɓale aa me kime me kimeu, woi shimi lakɨu mɨu ye womamu terra, shano bo ɓɨreni mɨn goto, mɨn wore yimu mɨ goto, mɨn tama, mɨn ye mɨra mamu, bomye mɨra mamu mɨn tama mɨn koi shurwo mamu mɨn do mɨn, woi wunduwoi nini ɓale woi mɨnyau, dai mɨye, la barka ma ji puro mɨye, mɨn ye kome mɨn tama min timme mɨra mɨn ye kome mɨn do mɨna, <noise> ɗe mɨn mama, tuuwa mɨn mama, ɗe mɨn mama, tuuwa mɨn mama. Mɨnye mɨra mɨn teghle basha mɨn teghle bɨra kondo mɨn taghle basha mɨn kara wutau, mɨn mɨra mɨnye kome mɨn teghle, mɨnra mɨndo ta toro mɨn wore kure mɨndo mɨna yiki, mɨnye kame pɨla, mɨnye kame pɨla, mɨnye kame pɨla, dai mɨn yimai woi wunduwoi nini ɓahe woi mɨn yimaiyiu, woi wulau mɨ mɨnyo ambo mɨ banje wawu ɗimmai yiu amma mɨye wutau woi kakau, mɨn wutau sosai, amma ambo mɨ ɓanje wawu taɓe ye kamo wutau mamnu dɨm muum gɨn bogongoni yiki bɨla shiye, amma ambo mamu kam gaskiya wawu ɗɨm kame mɨrai shimin, mɨye wutau gɨn miyamanu, woi yungum yikɨu muime an namaji, an tupɨmaji muuime an namaji an tupɨmaju, muni me an namaji an tupɨmaji. Woi wunduwoi nin ɓale woio mɨnyou, mɨye kome da kome mɨn tama mɨnta gorowu mɨnla ayimawa mɨn do mɨn do mɨna, shang bo bɨreni kɨshimi mɨn tama mɨn do mɨna woi lokashi niniu ɓale wamu tamau mɨn tama, dai wom wun yimai mɨn ta gorowu, wom wun timai mɨn gorowu, woi mɨn fasa taman mɨn tama, woi wunduwoi nini ɓale woi mɨnyai, mɨye am ɓanghaiyiu bellei ambo mɨ mɨ ɓanje wawu taɓe ɗɨmyiu wawu ɗɨmmaiyiu, wu pashe ɓala a yeni ɗɨgɨm, kame pɨla ayeni ɗɨgɨm au ɗɨmmai tedei, wutaumɨ mɨnya wuwu ɗimmaiyiu ai mɨye wutau gɨn miya mamu mɨye wutau woi kallau mɨye wutau woi kallau, wutau kam mɨ ye. Mɨye wutau sosai, wai kallau mun gorowu, mun gorowu, mun gorowu minta la puwa mɨn dumbo mun koi shirwo, ta la puwa min dumbo min koi shirwo, bomu leghemu mindo mʊna, do dinge shirwo, kɨkɨshan ka goto, wai wunduwai mini bale woimuyan, muye, muye gɨn wai mama wai kallau, my yiwu sosai, mu yiwu ambo ma banje limmai wu, pau balai me wawu limmai wu, amma wuten minya, ambo ma banje way limmaiwu, kuma kudi gaskiya wuu limmaiu, awu apmai da tendai au banghai au taba dimmai wu wawu tabe ɗimmai wu, muye wuta wai kalku, mɨn kar muye wutau, proguru mu a bini muye wutau, muye wutau har mu ɓaremu mɨnla wutau wamun baghau min boki, minye shimi banje bokaye kamu pila ambo wun kara yingimamai, ana kaye kumo pila ambo wun kara yingɨ mumai, ana kaye kam pila ambo wun kara yingɨmamai, kara yingi mamai kara yingɨmama, a- a mamu wamun ye shimiu, bowu naja ma adeni, ashi tamo ashi tu gɨre wam banje ashi yimai Bo shiye bo mondin nini, au apiyi ashi ta yimai, bo mondin nini au apiji ashita yimai, bo mono nini au apiji ashita yimai bo woi yiki dimwu a deni, amma bo yiki au apiji ashi yimai washi kurmai washi taba kurmai wu, washi taba kurmaiu, amma ambo nbanji shiye batina, shiye kinda kumo, auwo, mamu wo miu yau wo min yau, muye mamu kan wamin yau, mɨn gorowu, min gorowu mɨn yiwu komai, wai dunduwai nini wamin yau, min yimai, mu yuu, mu yau, mɨ yuu, wai wumduwai nini wai mun yau, me yuu mɨn yimai sosai, womin taba pashiu bɨla wun nai mɨni bɨla mun kuri wamu taba kurmai yu, mu binda kur bala to womun binu kar balau mɨn yimai, amma banje ambo ma banje, ashi mamau wawu tamar kura batina yiji, butina yiji, wawu yimai wu, wawu yimai wu, wawu yimai wu, ma yimai kara shiji, na yimai kai shiji, na yimai kara shiji, wai min ya kishimiu, muye gɨn miya mamu wai kallau, muye wutau ma miya mamu wai kallau. Muye wutau, wutau kam, mu yiwu mu yiwu wutau sosai mu yiwu wutau, mu yiwu wutau, ana wuni ma ale balmai, ana wuni ma au balmai. Amma ambo ma banje wakai kɨraka ka na ye bɨla doni ɓanje ɓanje awo an doma dai bila doni dai howo boa al kobo gwetr yiwo, wowun yimai wu, amma ambo mu banje au taba yimaiu au tabe yimaiu, au tabe yimaiu kida shimi wai min damma gɨn wumiu, womin damma gɨn wuniu ko kalla wai min damma gɨn wamiu bo yeni kai gɨre karo wutau mogo kai gɨre kara wutau mongo kaiye wutuu mongo, kai gire laap wutau mongo kaiye wutau mogo waka taba bungwu kai boki kai boki, kai boki, kai boki wun gɨn koni bou alli la lehheka au balmai to ka noughe yiwo kai noughe yiwo, amma ambo mi banje boka kiraka ka ye bala bɨla kuye bala gɨn wuni, wakai kiraka kaye bala gɨn wunin ai ko kalla wakai kɨrakau, kaye bula gɨn wuniu, <noise>